A ie ël lait dë vaca, ël lait dë crava, ël lait dë bërra, pöi a ie ël lait dë ris, ël lait dë soia, ël lait d'aven-a e a së diferensiu che <hesitation> a ie dë lait ch'ariva da le bestie e mentre l'aut ariva dal dal ris e l'aut ariva dal piantament dë l'aven-a e